Raha ohatra hoe izaho irery no tavela eto ambonin'ny tany an, voalohany indrindra teny tsy hino aho. Tsy maintsy hoe hitady olon-kafa aho mbola velona. Izany hoe ataoko izany izay mahavelona anahy an, hampiasana an'ilay traikefa ahafahana mamelon-tena izany. Dia avy eo an, ataoko izay itadiavana ahitàna vahaolana ahafahana mifandray amin'ny olon-kafa manodidina anahy.